e mwurirugosu du taria, haf babal milara ta tarihi, mwodib e man kosali, le imen kosali, mwurirugomilara babal man. Gambo, umdunum tana me taria kosali, meyandan asliyam, meyandan demuam, meyandan degotrini ewe.